Tegeligult om niimuudu, et egä sõna piiris om tuu sõna valdaja. Ja tuu joba olõnõs inemise kasvatusõst, timä süämetunnistusõst ja sääntsist as'ost. Ja ku inemine iks väega üle piiri lätt, sis piät olõma õigul tuul- toolõ piiri pandaq.